Mbo mana mpanjaka ny olo a Belzika agny da mana avao koa reo ny governemanta ndreo misy ministra avao koa ny amindreo agny!